La kú ekiee’ nóoó re fáá’ra jö, ta énáá’ nóoó ba e e´’n jná, lo que e jia’ ‘náa la kú nóoó kié’ kuxí re fáá’ra nɇɇ’ e jmⱥ’ my ñii ba ‘nɇɇ’ e jia’ ‘nⱥⱥ’ jö ba e xüü ga re fáá’ra jö, káá’ ga nóoó lanⱥⱥ nóoó e ‘nyy tá’ <hesitation> e ‘nyy tá’ tienda re fáá’ra ejö ba e káá’ ga re fáá’ra jö ki jia’ jmⱥ’ my ñii, ekiee ku xí jö jmⱥ’ my ñii ba ejö, ‘nɇɇ’ my jñóo ba ‘nɇɇ’ e lyna jmⱥ e re xóora kiä’ nóoó kiéé’ kuxí a la ka juy my kiöö my jñóo e re kiera kiá’ nóoó kiee’ kuxí re fá’ra, ejö ló tá dsa kö i xen kää juyy jnⱥⱥ e fa’ dxó ga ba nóoó kiéé’ kuxí e la nóoó e dse ´nyy tienda fá’ kí nóoó kié’ kuxí, ajia’ ä’ kiä jy nóoó sán fá’ la nɇ re lɇ ló tá’.